Kiny zany na trandraka malôha ny fiarovan-tegnan'izy io <hesitation> zahavantsika tsara biby io <hesitation> kôa nandraha vôrogno zany izy vôlovôlonazy fo tsy vôlovôlo izy io aka fa tegna hoditrinazy io aka misy raha marangitry kôa nandraha tsapainà to de voatsindron'io tàgnanao edy ai, bakeo kôa izy kaofa misy fahavalo tonga izy to de zany pasoky ny azy misokigny mivoho miôronkôrogno akao tsy hitanao aby na ny lohany tsy hitanao.